عشان تسوي طبج سلطة فواكه أختار أنواع الفواكه اللي تحبها مثل تفاح موز كيوي البرتجان عنب أغسل الفواكه زين جشرها إذا تحتاج جطعها مكعبات متساوية وحطها في وعاء كبير إذا تحب أضف عصير الليون عشان يعطي نكهة ويمنع الفواكه من السواد تجدر تضيف شوية عسل أو رشة جرنفل